Sakafo tena <hesitation> tsotra nefa ankafiziko, atao amin'ny maraina na amin'ny hariva, ny vary amin'anana. Raha sakafo antoandro indray an, dia hena kisoa sy voamaina, na atao ritra io na <hesitation> atao saosy, samy mety amiko daholo.